<hesitation> Mandeha bus foana aloha zany no tena fandehanako satria za mbola tsy manana ny fiarako manokana de tsy maintsy mandeha bus aloha zany, fa raha ohatra hoe manana fahafahana ohatra hoe manana fiara manokana de tsy maintsy mandeha am'le fia- aleoko mandeha am'fiara manokana, za rery ny anatin'iny de zay tiako atao ao a fa saingy kotsiny misy le hoe embouteillages de tsy maninona fa mba efa za ihany ny ao anatiny ao de ma- ma- à l'aise tsara aho zany, fa zao loha zany mbola tsy manana, de mandeha bus aloha hatreto.